So a muuyii, kiikiiɗe fuu hono wakkati disetteer en, a yaltan, njiiloyɗaa walla dogaa. Non waɗtaa so terle maa pirlitoo. <hesitation> Ana woodi duu banngal cellal walla saa muuyii <hesitation> aɗe waawi wadde ɗun hedde fajiri en. Ayyo.